Ya umata toha mahun yakifinaina i dep wasalam maun amsolo a buna hesan amhabu yahilin ni yahili huan yakif nai nai i idoto ei buna fela ma bala esa namaun i kal kali lewi debarafole i yak i kase huan yaka e tohan hayan una esa le tina yakaubuna anhuan bo huan le yakif namayaka he toha mahun i ya huna raise nemeon ya hona raimu tolekele meun ya tebu bala amhuna leo amhosu amhosu raesin <hesitation> kursina me balayar a huan a bos bos amteba lafolen huan amhili mili namra hifnai na hibuna yak <hesitation> yatina yaka tewa anam hesaral ni waha manu rehabuna huwano